Pos colorau, azul, azul craru, azul escuru, verdi, marillu, naranja, púrpura, colol-de-rosa, negru, brancu, pançaburra, amarrón, cian, magenta, beis, violeta, turquesa, esmeralda, coral, i alogu le ponemus nombri de colol alas cosas, pos colol güessu, colol vinu tintu, colol vinu brancu, assín pajizu. I alogu pos pa izil qu'es quasi qu'otru colol, izimus verdinu, un ponel.